खेलु पर जु ची पैसा लगोण्ड भोत गन्दी अर बुरी आदत ची अर यु भोत रिस्की वोन्दु खेल पर सट्टाबाजी कन से हमा मेन्टल हेल्थ पर भी भोत बुरु पभाव पड़दु इले हमते यु चैंडू कि हमते यैसे दूर रोंड़ चैन।